Ahu nkubaasa kugira nti nkagira omugisha, <hesitation> ninyijuka orunaku rumwe, nkaba ndi aheishomero muzeeyi wangye yanteereraho yangira ati ninyenda kukupangiisiza ebikwiijo, naakupangiisiza hiika ibiri zebikwiijo, <hesitation> kikanshemeza munonga habwokuba ninkimanya nti ogwe musiri ogu yapangisize omu- omumwaaka gumwe nekicweeka obu naaza kumara kushoma ninkimanya nti nigubaasa kumpa entandikwa yamaani munonga.